Hiine nk'eki yaareeba kugira ngu hiine ekintu kiyaareeba, ye nikibaasika. Nyowe ningira nikibaasika omuntu kushemeregwa, ye nikibasika kikarugiirira nk'ekyo omuntu ekyo eky'ondiijo muntu yaamworeka kikamushemeza ninga we nk'eki yaayekorera nk'omuntu kikamushemeza. Nikibaasika omuntu kushemeregwa. Neda, ningira nikibaasika kubanga obumwe omuntu naabaasa kubona nk'eryamunyiiza abaase kutashemeregwa, kyonka mbwenu omuntu kwakwetamu akantu k'okugira ngu n'obunaakubona akantu kakye katanshemeze nyine kukeyihamu jubajuba nyikare nshemerigwe obwire bwona oba obwire bwindimu nibubi ninga niburungi mbwenu aikare ashemeriigwe. N'omuntu atakaamanya n'obu waakuba n'obu waakuba hiine nk'akantu koine kokunyiigize kyonka tokaakoreka ninga noikara kukamara mangu oikare oshemerigwe obwire bwena.